بوره د شکر له بوريا څخه جوړیږي. دا نباتونه لومړی راټولیږي، پاکیږي او میده کیږي تر څو شیرین اوبه ترې راووځي. دغه اوبه بیا فلتر کېږي، جوشېږي او پخه کېږي تر څو شربت جوړ سي. وروسته دا شربت ورو ورو یخېږي او د بورې دانه‌و ته بدلېږي. دا دانې بیا وچې، پاکې او بسته‌بندې کېږي. دا پروسه ساده ښکاري، خو دقیقې درجې، وخت ته اړتیا لري.